Ya lo- loko mentso ndreky e lokon'ny fanantenana de avake koa izy misy olo sasany mivôlagna hoe lokon'ny filamignagna koa izy de raha tônga antsaigny vôlohagny <hesitation> nature a de <hesitation> de tout ce qui est mentsomentso jiaby zaignagny e.